पहली मुर्गा ते ध्वे दया अर वेते काटिते ध्वे दया अर ध्वे ते वेगु पाणी निखार दया अर पाणी निखारिते वेगु हम बड़ोदा छोंका, छोंका बनेते वेमा सब कुछ डॉन प्याज़ टमाटर वगेरा सब अर वेमा मुर्गा ढाईते फुल फ्राई करिते थोड़ा देर ऊबाईते कटोरा माँ सर्वे कर दया।